Oli muting maan nak mu manqué mé babé gujééna gucé étiyee sigumbuj sisankajumo gujiik gumunkut gumobay gujééla sipumb sibuur gukahal gufira guruto sirikokoor gugola sin gupepeey sin ékonkombre.